<noise> Agnatin'ny vôlagn-draiky zegny zao, in-efatra karaha an'igny mande bazary de <hesitation> malagny agny amin'ny <hesitation> lera raiky sy sasagny agny zah isaky mandeha agny satria <hesitation> provision agnatin'ny herinandro raiky zany vidiko ankagny de mandandagny fotoagna ely kô fa tonga a bazary.